افضل انه اعيش في الاثنين يعني عالم يكون خالي من الكوارث الطبيعية وكمان يكون خالي من الجريمة لانه الاثنين يعتبروا يعني مهددين لحياة الانسان سواء الكوارث طبيعية فهي ممكن تقضي على الانسان او انه تكون الجريمة برضو تقضي على الانسان.